Siapkan alat no bahan ah, pake vakum cleaner, lap ah no kain, bersihkan nodan no kotoran ah, gunakan pelembab perabot.